Per fe dë l'atività fizica venta gavese da davanti a ün televizur, venta destisé ël telefono e ël cellular, pöi ëntà andé fora, cuand la giurnà al e bela, cumincé a fe cuai caminade, ün di ün cuart d'ura, pöi mezurëtta, ün'ura e meza, due ure e pöi andé anche ën muntagna e vëddi vaire ti riese a andé in aut